عشان اغير حفاضه لطفل هجيب الطفل واوديه الحمام واغسل الجزء السفلى ليه كويس جدا بعد كدا هروح اجيب اى حفاضه ليه واحطها وانيمه واحطها ليه بحيث يكون مستريح ومتكونش مؤذيه ليه بعد كدا قبل ما احطهاله هدهنله كريم بحيث ميحصلش ليه اى مشكله و اقفل الحفاضه وكدا تمام